<hesitation> imɛ̃ su nayir ram ubinye sutuk imɛ su nayir ram ifemi amaawete kape ram ke kau ubinlaya beko chu agwasa oyɔɔ ke gwar ke cheu igwate oyɔɔ ke gwar ke chen ba na ayeh ke be jini udoru mike toke nudoru dɔɔko chule shi bera ajekpe ke she jekpe tuka chaa ajeŋ jaa gɔɔke abika gɔɔka ba ke be shik nike le ni gai jawh inɛ beki gai ba ke gai kauna ahɛ ochu chikke kau cheke nu ochu chik ke kan obin shele ko barketeh ke aku wu hwen ochu chik ke kauwu shinkafa ochuteh she kau ochu keh beko yɔɔk ke gai kehnike dowan beke dowaŋ ochu cheke beko oyɔɔk ke gai chek ke beke chek ke jɛh komihɛ abeka anoi na bana suwan anuhɛnu ke beke per akoŋ babou nahɛ aba tehe abika tehe chuchik ke gasa uyɔɔm ke toke nodoru uyɔɔm ketoke nodoru uyɔɔm ke kojeh jaye jai ke jeh goshe ni ke kwah biŋeh te sai bera kpe ni chibi mema gai suk etemi su nere bera nochuye asana beri agwai nak amma minane. Me bana gosa masin igwani goshe itari kpe cher yɔɔm nirenuyɔɔ domin ni bana jeh unomidɛh ber mɛ gunben mɛ kuma su nayei iyepejah dɔɔko chumi shi jeh amike na goshiyɛh ki gwai ni jen goshe ni bani jeh mi dɔɔk ubinmi shi-shi yeke a aŋwɛmi shi shin itukaŋwɛmi na jebe hara gai tuka anwemi asheke esoyɔɔba abom ka shir soyɔɔ na baba bayɔ ubiyɔɔ ni ha bema ba ke sunu icher nireneyɔɔ akwai icher ashini teh abeka ba na shimi eteh nutaih iteh jeyir ke gai jen jeh nyan abɔɔkir nike jeh ke shimi tahɛnu ke beke shim ke sai iya adɔɔki su she ochu chik dɔɔk sa beweh keke dɔɔk sa she anarya goshe baba ke nanɛ tahenu ke jeh abeka gwai najawa te echibi echibi no keke iya koŋ nike meneh abɔɔk ke gai iya akoŋ ne hashi aŋwɛteh ni nɛhe ihara keke iya akoŋ chibihanu nike tuka adɔɔketeh abɔɔ ka hya koŋ chibi yɔɔ na heche baya amɛke baba toŋ koŋ dɔɔku ubinyi su suba eyeh su su koba alehedin nutai keke ikehɛ̃ echeyir niyɔɔ abeke ba chuchum be dinyɔɔ keke yihecheyir imɛ esu nayir bera ko yan akwɛŋ mɛ kuma insu nike mi ke jeni boma bom ni hara bomo dɛh. Ihara abomo oshe mɛ sa nike mɛ abeka sunu gwaŋ a ke yisa bɔɔ mɛ ni bani jeh iyeshichuka nike ŋtowa a mike oŋeran chuko obihen yeh su jeyani nayanu ashimi shi tuk edeshenu ijeh ke sahn iyɔɔ mi na heteh te she ke gun ben na bin sai kapah beke ba ninushe akwai cheyir ozabu te shi kpaya akwai cheyir kapfo iteh keke kpaya keke kpaya kapto noyɛ ochu nai tikusa sokiyɔɔ ke beke kpaya kapfohanu ke perka abɛ nike nake iŋai ido beki sa ba buku soni chita koku majina ke sai chaiyam ke je tuk nike chihe bke beke chihe ochu gwah beko oyɔɔkke gɔɔshi gɔɔ ju gɔɔhe gɔɔ nutɔke domin nubehɛ cheye buku toku ubehenu no bano gwah taki toke buku sheyɔɔ mutaki ujeh ju whe echibi bɔɔ ka jehe unike buku uhe ukpaya ubineyɔɔ su bera kpe nu kpenu guyi jehɛ ashiyɔɔ tuk miteh she ke gohɛ ben na bubuwa ateteh sa mawuh te unikeyi asu she na sule asuna goh ben ba amma unike yi asu she na su niyir teteh ushe ohɛ da cewa buke teteh su dokoyɔɔ iyɔɔ tuk imɛ hɛ miteh she suna abi sai kapa naranuyɔɔ mɛ ge dami com sai ochu sei chik.